اهم خمس حاجات اخدها معايا لو انا مضطرة اعيش فى الصحرا لمدة سنة, اكل وشرب يقدروا يكفونى اكبر وقت ممكن او ان انا حاجات ازرعها فا تقدلر ان هلا تطلع على مدار السنة فا ان انا اكلها, هاخد بصة هاخد خيمة اه <hesitation> دول اهم حاجات اللى انا هاخدها معايا